Ikhúúnꞌ <hesitation> na̱-nane̱ mbá rí naꞌpho̱ i̱ji̱nꞌ guꞌwáá, xó xndú rí niꞌga̱ mi̱ga̱ nújndú, ga̱jma̱á ma̱ꞌne yaꞌduun xúwí duun maña̱ꞌ, mbá nacha̱ máꞌ iꞌga̱ ne̱ jamí esteeꞌ <hesitation> rí rígú guéño rí ma̱ꞌne mújúun ne̱, nacha̱ máꞌ eꞌne mújúun ne̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ xí ríga̱, ya̱ꞌo̱ mangaa, i̱ndo̱ó ma̱gi̱ku maka ne̱. Nagaꞌá xa̱xa̱ iyaꞌ ñúꞌún ma̱ꞌne mújún rí ya̱ꞌwo̱. Pero ginii makhuáa idú eyoo ne̱, kajngó nagaꞌá máꞌ ne̱, géꞌdoo máꞌ idú ne̱, nikhú ma̱khuáa ya̱ꞌo̱ mbá nacha̱ máꞌ iꞌga̱ ne̱, ni ma̱xíga̱ guéño ne̱, waba máꞌ gíga̱ne̱. Wajíí máꞌ ríga̱ ya̱ꞌo̱ mañuu iꞌga̱, ríga̱ máꞌ rí nacha̱ iꞌga̱. <noise> rúꞌkhue̱n ñajuun rí guanitsu rí ríga̱, rí nacha̱ eꞌne mújúun. Xúꞌkhuen máꞌ ma̱trama <noise> g <hesitation> a, ríga̱ ná rí neno̱ majan. A̱ꞌkhue̱n esteeꞌ nati májan ná ri neno̱ majan a̱ꞌkhue̱n, ma̱gajnúu ñu̱u̱ mbá nacha̱ máꞌ. Ma̱ri̱gu i̱fi̱í, naꞌgo̱ ne̱, rí awúun ajua̱nꞌ a̱ꞌkhue̱n, nago̱ꞌ g <hesitation> a mbá nacha̱ máꞌ ego̱ꞌ ne̱ mangaa. Xí lájuíin tháan, yaꞌduun xúwí i̱ꞌwá mañuu mambáyúu ga̱jma̱á rí naꞌno̱ mo̱pho̱ múú e̱je̱n guꞌwáá. Ríga̱ mangaa xndú rí naꞌne jma̱á ra̱mbo̱, xndú rúꞌkhue̱n ñajuun naꞌne nawiꞌthá muꞌúun mbá xuba̱, ma̱ti asndo nguátha̱ máꞌ xndú eyaaꞌ. Xúꞌkhue̱n máꞌ ra̱mbo̱ namigu maka ga̱jma̱á áxo̱ ga̱jma̱á mágá, mbá duun maxa, ma̱migu. Mi̱khaa ginii rí ra̱mbo̱ jma̱á mágá áxo̱ a̱ꞌkhue̱n. Xí wámba̱ máꞌ nikhaa neꞌne wabii̱n má rá. A̱ꞌkhue̱n na̱stuaꞌán eyoo xndú, ma̱nda̱wo̱o̱ ikhín mi̱khaa ne̱. A̱ꞌkhue̱n esteeꞌ <hesitation> yáá wáxe̱ má rúꞌkhue̱n xí ríga̱ tháan esteeꞌ <hesitation> mbá iꞌwá, <hesitation> yaja nikhaa tháan mangaa nambáyúu jmuu má ne̱ ikhín. I̱ꞌkha̱ máꞌ g <hesitation> a mangaa ma̱trama má mangaa. Me̱ꞌno̱ majan ma̱ti ne̱ awúun molíno̱, a̱ꞌkhue̱n ma̱trama g <hesitation> a me̱ꞌno̱, ma̱ꞌne gaꞌwoon ne̱. Xúꞌkhue̱n ríga̱ i̱mba̱, i̱mba̱ guanitsu rí esteeꞌ <noise> <hesitation> rí naꞌne mújúun nacha̱ mangaa, ikhaa ñajuun esteeꞌ, <hesitation> xí nandoo xa̱bo̱ ma̱ꞌne mújúun ikhaa, <hesitation> yaꞌduun, yaꞌduun xndú. Xndú rí i̱wa̱á nacha̱ eꞌne mújúun. I̱ndo̱ó me̱ꞌno̱ duun maña̱ꞌ, <noise> ga̱jma̱á, thana gunitsu, mágá rá, áxo̱ rá me̱ꞌno ne̱, me̱ꞌno̱ tse̱no̱ xí ríga̱. Tse̱no̱ o xúba̱ exe̱ me̱ꞌno ne̱. A̱ꞌkhue̱n ma̱ꞌne mújúun ne̱ mi̱khaa xndú, tsikháa xndú ma̱ri̱gu mbá kasuéla̱ ma̱jno̱ aseite̱, mi̱khaa xndú, wámba̱ rúꞌkhue̱n esteeꞌ tatsikháa máꞌ ne̱, después rúꞌkhue̱n najno̱ꞌ yaꞌduun tsu̱du̱u̱ ne̱. Mbrúma xúge̱ꞌ ma̱ꞌne mújúun guanitsu rí xkuaꞌnii mbá nacha̱ jayuꞌ xí ríga̱ mbá xúgíí ná rí geꞌdoo xa̱bo̱ guꞌwáá.